Pos Egitu sonin las primeras socieais urbanas i las qu'aguantarun más tiempu i púun desenroal-si tranquilamenti. Assina es que púun hazel las piramidis essas i tolos templus essus tan aparentis, alo menus hata que llegarun los romanus. I lo mejol es que diendu ogañu pol Nilu pos entovía pueis sentil toa essa Estoria viva, se sienti tol pesu dela Estoria. se sientin los ecus dun passau que tovía sigui abitandu.